Ma a m'enteresa pöi pa vaire viagé ën lë spasi perché ses fora dë l'atmusfera, vëdde gnanca pi la tera, vëdde pa i auti pianeti perché comuncue a sun lögn, cuindi sai pa lon che vëdde, vëdde ël niente cuindi preferisu avei i pe për tera e viagé ëndua i vivu ancura ëncöi